Aloa, pe cuxî un pommello beseugna piggiâ unn'agoggia e un tòcco de fî. Mette o fî into foamme de l'agoggia e dapeu passâlo tra o pommello e o tisciuo, inte sto caxo da camixa. E passâghelo ciù vòtte, de mòddo che o fî o l'attacche ben o pommello a-o tisciuo. E dapeu o-o fî o se særa. Se ghe fa unna gassetta picciña, ò unna cösa coscì, e e basta. E à quello ponto o pommello o l'é attaccou.